agnaty andro araiky mety mahazo tsiaky in-dimampolo mahery agny eky za mizaha telephone-na ee˂hesitation˃ mety tsy, tsy haiky tegna mety in-dimampolo na mety ho zato, in-jato lastekiny mizava telephone fô izy malôha akeke isaka antsasan-dera faragny ela tsy maintsy mikitika hely mizaha telaphone fôgna za izy ka mbola tsy mandry edy